نشطف بقنا الاول بالميه-ونحط المعجون علي الفرشه-ونفرش سننا من فوق لتحت-مش بالعرض-لمده دقيقه-ومش ننسي نغسل كمان لسانا معاهم-بعد كده نشطف بقنا